कालाम आपका सारे की तीनुका। जे कामेगा साथू जानू कोडे ती जी हो ते। काई कालाम आपका से खाए। ब्योगर जात्रू ती आपका जे सु रान्रे लोनू कालाम। कभी सुजी रान्रे लोनू नी। ते चानाने ए सबने कभी राभडी नहीं। और खेम राता जोनाने मुझने सब रान्रे नहीं अंगुरुतर है। चे मुझने सब सुजी हल्वाने। खिर भ्याम रान्रे जे जे जे भी नहीं अदे पीथानो <hesitation> सित्रा। बी रान्रे जे नहीं नहीं दे। गातें राभडी रो चे भी रान्रे जे।